Интуитсия, яъне ҳисси дарунии инсон аст, ки гӯё бе далелҳои равшан ба мо мегӯяд, ки чӣ кор кунем. Бисёр вақт мо қарорҳоеро қабул мекунем, на бо ақл, балки бо эҳсос ва ҳисси ботинӣ. Ин дар ҳолатҳое рӯй медиҳад, ки вақти фикр кардан кам аст ё маълумоти кофӣ нест. Нақши интуиция дар қабули қарорҳо хеле муҳим аст. Он бар асоси таҷриба, хотира ва эҳсосоте, ки мо дар зеҳни худ ҷамъ кардаем, амал мекунад.